एक तउ प्लेन पे हम आज दिन लओ बैठे नायी। और प्लेन पे बैठिबो मेरो बचपन को सपना है। काहे के मारे हमनै सुनी है कि प्लेन ते हम लोग अपनी जगह बहुत जल्दी पहुँच जात है। तउ प्लेन में खिड़की वाली सीट तउ नंबर एक की होत है। व्हाँ ते हुमाए लोगन का दुनिया को सबसे बढ़िया नज़ारा मिलत है। और प्लेन में एक प्यारो सो स्टाफ होत है। जउ हुमाई लोगन की बहुत मदद करत है। उन लोगन के उपर बहुत काम परत है। हमने तउ यही सुनी है। अगर हम पे पूछी जाय तउ हम प्लेन उड़ाइबो ज़्यादा अच्छा लागी। हुमे पायलट बनिवे एक सपना बन चुकौ है। काहे के मारे प्लेन एक ऐसी चीज है। जेते कुल्ल पैसउ मिलत है। और इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारा मिलत है। जीको कोई नै सोची नयी हुइये। प्लेन ते बढ़िया चीज हुमाए तउ नयी लागत आज दिन लओ कचु बनि हुइयेह। प्लेन और हेलिकॉप्टर ये एक ही टाइप के होत है। लेकिन थोड़े बहुत अलग होत है। प्लेन में कुल्ल सवारी बैठ जाती। हेलिकॉप्टर में बहुत कम।